नियाय, नियाय तो गणो महतुपूर्ण चीज़ हज। इंसान का जीवन में, नियाय तो होनोँ चाहिए। भारत में तो गणो नियाय रहे हज। नियाय को कहते हजं कि अगर तुम्हारा साथ कोई दोस्त होई। तुम दोनों को कहने काई चीज़ मिल नहीं रहे, तुम दोनों को बराबर बराबर मिलने चाहिए। जिसी को ज़्यादा न किसी को कम नहीं मिलने चाहिए। यह नियाय के लिए हज। नियाय कहते हजं कि अगर इंसान का जिवन में नियाय रहे। तो वो बुरोनी फीड़ो हो, वो अच्छो सो रहे, सब बड़िया चले, पर कोई तुम, कोई तुम्हारा साथ भेद भाव कर, तो तुमका अच्छो नहीं लगेग, वो नियाय नहीं केलेग, तो कहते हजं कि जिव।